Am'zao fotoana zao ny olona de mandeha manao dia lavitra matetika kokoa noho ny- mihoatra ny taloha, tsara izany satria <hesitation> lay fivelomana eo am'toerana anankiray de tsy miova de tsy maintsy mandranto am'toerana lavidavitra kokoa zany mba azahoana vola bebe kokoa.